Nigánúuꞌ nikáñajun, na̱xki̱dxu̱ꞌlo̱ꞌ, a̱ꞌkho̱ nigánúuꞌ rá, ni̱ru̱wa̱a agu. Óra̱ nda̱a̱ dí me̱ꞌkhomuꞌ rá, kho̱ ni̱ka̱túwíinlo̱ꞌ mbáa xtíla̱, ni̱xíya̱a̱, ni̱ríya̱ꞌ aphuu, ni̱xíya̱a̱. A̱ꞌkho̱ rá, niwa̱a má agu rá, ríg <hesitation> álo̱ꞌ daan, xi̱ꞌñálo̱ꞌ iya. Nagaꞌá má xa̱xa̱ iya rá, a̱ꞌkho̱ nigáya̱a̱lo̱ꞌ xtíla̱, xmbuáꞌáanlo̱ꞌ awúun daan rúꞌkho̱, ná gajno̱ꞌ iya mika. Na̱ríya̱aꞌloꞌ xtíla̱ na̱rubiilo̱ꞌ, ne̱nekhaꞌwi̱i xtíla̱ ni̱wámbo̱ꞌ xnuu xúgíi xtíla̱ ni̱gruígúlo̱ꞌ. Wámba̱ rúꞌkho̱, buína̱ ni̱jña̱alo̱ꞌ xtíla̱, nigáya̱ chílo̱ ne̱thóo xtóo, buína̱, buína nekara̱thóo mbá xúgíí xtóo̱, rígú xtóo nakhúu̱ dí gída̱ꞌ ná nakhúu̱ kho̱, grígú xtóo nakhúu̱, xáñúu gruígúlo̱ꞌ. Wámba̱ rúꞌkho̱, xpíꞌthá má awúun xtíla̱ rá. Na̱gúwíi chámbóo xtíla̱. Na̱jña̱a awúun xtíla̱, ámba̱ rúꞌkho̱ rá, na̱gíꞌdu̱u̱n na̱chi̱kuíi xtíla̱, nakara̱chi̱kuíi mbámbáa má xúꞌkhue̱ kara̱chi̱kú mbámbá gruígú nakhúu̱, rígú idxu̱u̱, rígú, ste̱e̱, xpíꞌthá xuéjñuu̱ xpíꞌthá yaxta̱a̱, rí mbá yáxta̱a̱ na̱gúwíi akho̱ pedazo yáxta̱a̱ e̱ꞌnelo̱ꞌ, na̱gúwíi. Wámba̱ rúꞌkho̱ rá, buína̱ ni̱jñáa̱ rá, a̱ꞌkho̱ rí na̱ra̱khuá jyaa̱ awúun mbáa- mbá xútho̱ áya̱lo̱ꞌ, xi̱ꞌñá iya khín, ikhín grui̱ꞌyá-grui̱ꞌyá khaa xtíla̱ rí ni̱chi̱kú kho̱ rá, pieza <noise> rúꞌkhue̱n na̱grui̱ꞌyá awúun iya. <noise> nagáya̱ tháan idú na̱ra̱khuáa ikhín, a̱ꞌkho̱ dí ma̱rígulo̱ꞌ daan madíí rá, ma̱xi̱ñá iya. Xí nandoo má ágaꞌá iya, a̱ꞌkhue̱n dí ma̱gáya̱a̱ xtíla̱ tsúꞌkho̱ ma̱jña̱a mbu̱júꞌ, ma̱xi̱díí iya dí ni̱ra̱kháa idú tsu̱du̱u̱ kho̱ rá, a̱ꞌkhue̱ rí ma̱ra̱khuáa̱ má awúun daan rúꞌkho̱ mi̱ga̱a̱. Yáá wáꞌan má xtíla̱ naꞌga̱a̱ rá, a̱ꞌkho̱ dí ma̱gáya̱a mba̱ꞌyáa, <hesitation> ste̱e̱, gúꞌdo̱ꞌ bolsa dí gati duun maña̱ꞌ, ma̱gúwíi mbá gu̱wa̱ꞌ duun maña̱ꞌ, matsiji jya, ma̱gúwíi tsígoo duun maña̱ꞌ rúꞌkho̱. Xí wáxe̱ má niwabaa duun maña̱ꞌ rúꞌkho̱, niꞌga̱a̱ má xtíla̱ e̱yo̱o̱lo̱ rá, a̱ꞌkho̱ dí ma̱no̱lo̱ꞌ duun maña̱ꞌ rúꞌkho̱ náa inuu tse̱no̱ ma̱no̱ ne̱. Buína kunundu e̱no̱ ne̱. Xí wámbo̱ ne̱no̱ ne̱ rá, a̱ꞌkho̱ rí ma̱jña̱a tse̱no̱ rá, ma̱jña̱rígúu ne̱, ma̱xi̱ꞌñá awúun yaꞌduun, xí niꞌga̱a̱ má xtíla̱, kho̱ rí ma̱no̱ ra̱mbo̱ rá, ra̱mbo̱ maña̱ꞌ, ma̱no̱ <hesitation> ga̱jma̱á áxo̱, ga̱jma̱á mágá, ga̱jma̱á thana gunitsu, <noise> mí na̱gíꞌdooloꞌ lájwíin ñu̱u̱ mangaa, ñu̱u̱ kunundu dí na̱gu̱ma g <hesitation> a, ñu̱u̱ rúꞌkhue̱n nda̱ya̱ lájwíin na̱gíꞌdoo ga̱jma̱á, e̱ste̱e̱, ra̱mbo̱ dí na̱no̱lo̱ꞌ kho̱. Xí wámbo̱ꞌ ne̱no̱ rúꞌkho̱ rá, buína̱ kunundu e̱no̱lo̱ꞌ, a̱ꞌkho̱ dí na̱jña̱rígúulo̱ꞌ tse̱no̱ rá. O xí nandoꞌ má ma̱no̱ ne̱ awúun licuadora mangaa, ma̱no̱ má ne̱ awúun licuadora. Ndo̱ó xí na̱nguá, na̱no̱ má tse̱no̱, n <hesitation> uu rí tse̱no̱ rá, mbrúthun ndasko̱ꞌ gunitsu gájnuu dí nawaꞌno̱ inuu tse̱no̱, mí dí nawaꞌno̱ awúun licuadora rá, mbrúthun ndasko̱ꞌ dí nawaꞌno̱ awúun licuadora, kajngó puro má casi tse̱no dí na̱no̱ dí nakholo̱ꞌ. <noise> na̱xi̱ꞌñá má ne̱ awúun daan kho̱ rá, xí buéna̱ má idúu ne̱ buena, tséꞌyóo idúu ne̱ buéna̱ má ndasko̱ꞌ i̱yo̱o̱ rá, a̱ꞌkho̱ rí nagáya̱ tháan cilantro ma̱ra̱khuáa awúun ne̱, nagátse̱ cilantro ná tienda, nagátse̱ rúkho̱ ma̱ra̱khuáa awúun ne̱. E̱ndo̱ó xí nda̱a̱ cilantro rá, gúꞌdo̱ꞌlo̱ꞌ miña̱ tsíga, <noise> míñaꞌ tsíga rúꞌkho̱ ñajuun dí ma̱ro̱thon atsú, akho̱, witsu inúu ne̱, ixu̱u̱ ne̱ ro̱tho̱n, khaa rúꞌkho̱ ma̱ra̱khuáa awúun yaꞌduun dí ma̱ꞌne ndasko̱ꞌ. Xí guáxe̱ má yaꞌduun i̱yo̱o̱lo̱ꞌ rá, a̱ꞌkhue̱n dí ma̱gúwíi mujunꞌ rá, ma̱no̱lo̱ꞌ. <noise> xí wámbo̱ꞌ ne̱no̱ má mujunꞌ rá, a̱ꞌkho̱ rí ma̱gruáma g <hesitation> a. Xí wáxe̱ má nigo̱ꞌ g <hesitation> a rá, a̱ꞌkho̱ rí na̱ndxa̱ꞌa̱alo̱ꞌ táta̱ gajmíí tsí makiin rá, na̱guwáanꞌ rí ma̱kuíji̱in, a̱ꞌkho̱ rí na̱ra̱khuáalo̱ꞌ comida dí wáxe̱ kho̱ rá, ma̱ra̱khuáa rúꞌkho̱, ma̱kuijñáaꞌxo̱ꞌ náa <noise> inuu mesa. Pero ante dí mo̱peꞌtsoxo̱ꞌ, ginii nu̱xna̱axo̱ꞌ gracia ana̱ꞌlóꞌ mikhu, porque tsúꞌkho̱ ñajuun tsí naꞌnetsukurámuu dí napholóꞌ jámba̱ tsetse, tsíyámuu dí mo̱ꞌpholóꞌ ná awúun guꞌwálóꞌ ná inuu ixe̱ wapa, dí naꞌnetsakunrámuu ana̱ꞌlóꞌ napholóꞌ. Jámba̱ tsetse ríga̱ ne̱, á yaja juun ne̱, á ya̱ꞌwo̱ ñajuun ne̱, á xndú ñajuun ne̱, jndo náá rí ñajuun rí nikujma, porque ana̱ꞌlóꞌ mikhu ñajuun tsí naꞌnetsakunrámuu ne̱ jámba̱ tsetse, kajngó tsetse ma̱ja̱náa gracia ana̱ꞌlóꞌ ga̱jma̱á n <hesitation> uu dí ñajuun gunitsu dí ríga̱ ná inuu mésa̱ꞌlóꞌ dí mo̱ꞌpholóꞌ. Mbá xkuaꞌnii jaꞌnii dí na̱tha̱nlo̱ꞌ ikhúúnꞌ, mbá xkuaꞌnii na̱ne̱lo̱ꞌ ikhúúnꞌ, ná xtáálo̱ꞌ goꞌwóꞌ gajmí i̱ji̱nꞌ, por- ga̱jmi̱ꞌ esposo drégo̱ꞌ, porque xóo ikháanꞌxo̱ꞌ noꞌne̱núwíinxo̱ꞌ ajngáa rawuun ana̱ꞌlóꞌ, dí gíꞌmaa dí mu̱ꞌxnáalóꞌ gracia ana̱ꞌlóꞌ j́amba̱ tsetse ga̱jma̱á n <hesitation> uu gunitsu dí naxnálóꞌ dí napholóꞌ, mí xúꞌkho̱ má mangaa mu̱ꞌxnáalóꞌ gracia na̱ña̱wa̱nꞌlóꞌ jámba̱ tsetse, mbiꞌi mbroꞌon na̱ña̱wa̱nꞌlóꞌ ana̱ꞌlóꞌ. Rúꞌkho̱ kajngó dí phú gíꞌmaa dí mu̱ꞌxnáalóꞌ gracia ana̱ꞌlóꞌ mikhu. Mbá xkuaꞌnii má dí na̱tha̱nlo̱ꞌ dí xáne rí na̱ne̱mújúnꞌ rí nakholo̱ꞌ xtáálo̱ꞌ awúun goꞌwóꞌ.